يعني هذا السؤال مهم جدا ويدل على اهتماماتك بشؤون بلدنا يعني موضوع المشاركة السياسية للشباب من المواضيع اللي تستحق التفكير والنقاش يعني الشباب قوة البلد وقادتها المستقبليين فمن حقهم وواجبهم المشاركة في صنع القرارات اللي بتتاثر بحياتهم وحياة الأجيال القادمة الشباب عندهم طاقة إيجابية وأفكار جديدة ومشاركة بتضيف تنوع وحيوية للحياة السياسية كثير من الدول المتقدمة وصلت يعني ما هي عليه بفضل مشاركة الشباب الفعالة بالحياة السياسية يعني احنا ممكن نخلي الشباب تشارك في الحياة السياسية هذا بيكون أفضل ويعني يعني هنسوي اللي نبيه